अपन ए नि गावा से कई कई विदेश में जा रिया। अपन ये ज्यादा वहां कई भी याद नि है तो अपन ए वहां से किराया पे एक कार लेनी। अपन ऊं में बैठकर कहा भी जा सका गुम सका। ऊनी ये <noise> एक तरह से बुक करनी पड़े। अपनो काम होता ही अपन ये वापिस वो कार टेम पर देनी है। अपन कार में बैठकर कही भी जा सका पर अपन ने जतरा दिन की बात करी उतना दन मे कार वापिस करनी पड़े। ओर विदेश का लोगों ने रुपया देना पड़े। विदेश में तो दूसरा ही पैसा चले तो अपन ने अदला बदली करनी पड़े ई प्रकार से अपन विदेश में जा सका।